Han tamlam. lame ron lebeiema rese. Ok. tara rese lame ron habora mamemen. balam tena kilingeiema makum tena lebe mowa lam a rrese. kiling hakapemen. balam te habora taleiema rese. poata te redi na rese te habora memen lam. lam la talami latu balam tena leba taleiema rese. lam e lebe mou a rese. lebemula pannen nitua makum. lebema panna makumintua te lebe mou lam puata te pansei hamanasa na rese. lame ha redi hamanasan alam gona mas patsing hamanasana rese. Lam na patsing nemowa rese. panna makum te patsing nemou lam. te patsingim. napina te kapantuana a makum te lebe mula lam a rese e mas gogosontuana. Puata tala te pan hamanasa nen. ba lam te haredi hamanasam te go na tsoko hamanasa meia lam a rese. lame tsoke mou a rese. napina te tsoko hakapantua nemuen lam ba lam te suata hagala memen i han. Tayinu lan. lame la len ponim. lam na tsoko len ponim a rese. lam e tsoko mo bete tsokom. pitale tsiruku hasina. lame mu tsoko. Napina te la lala pitali puta. ba lam te tuan suata talei muma rese. tel hagala memen ni han. me hakemen. Tabinu lan len poni. lame kete ponim i latu. Na tsoko len poneiema rese. tsokom. tsokom. tsokom lame hihia hasim. lam na gumim turu oho. ba lam te ba lam te ohon. husam. husa hakapam ba lam tena tsoko len ponim. Palabi te lar na suata ruma. suata waruma turu oho teka mi lam. ba lam temi heroko hanigemen. hongo piomi tara man baskete tamlam. puatan gala hamanasa tale han. lame suata talam. gala mumi han mi piri nemen. hapiri hakapa namen. lam te float lene men. kapana bam lam te ha mill talana men. kapana ba te ha ha mill tala namen puata tala te mill eren i tsiom. ga lam e nas hamanasa talamou. lame lu lasima lahisa cup rese. lame tsu namen tara sosopene. tsunamu ramun. Galusemen. galusemen. galus ha nigan tuanamen. galus ha nigan tua neiema rese. balam te kis nemeni puta. kis ba neiemu ramun. pespalu ramun te galus nemulam. lam e kis ba nemen. Ha huolunu ramun. lam e galus len ponemen. lam e tsu len ponemen u ramun. ba lamte ggalusum. galusum. galus ha nigantua las nemen. lamte tsuba pouts len nemen. bete tuan tsu len talla nemu ramun ba lamte hagum talemen turu tula. lapo nem ats sol hagum nemen turu tula. hagum hakopa nemen turu tula. lam te hats hanigemu tula. tula te kulupuna. bora. rese nas hamanasa talana. nas talana turu tula. nasina. lam e wats kap nemen. lam e wats. wats kapintua neiem te nas wena rese. nasina. nasina. nasina. lame tarasil tunemo te gololo hhamanasa wanowen. gololo hamanasa wayena rese. ba lam te haloso taleiem u ramun ego rakaaraka lasina balam te gaseiemu tula. bo korana tun tala te kana. Korana tun te kana bate naga hapalakeiena rese. Nguneri a rese mas palaka hanigana. te katun no korana lam e rorom. lam e ka papalam. hirata lam. lam e haloso talabema rese go mas palaka hanigantua. Palaka hanigantua lasini toum lam te hakol e men. hagum talemeni bio. ba te kana talemen. kana bemen a man palet. nguereme re si te kar. balamte nou talam. Nou mo. nou mo. masulum. Tana poata llam e ron pots tun hasema rese. lam e potsemen. kuse iema lango. tsuneiemu ramun tara lango. balamte pots tala nemia lango tara rese. balam te hagum talemen turu tulalame hagumemen turu tula. Tule kulupenen bante gololo talana. golo na turu tula. Gololona. gololona nap na te stop no gololo tanen. bante rakrakana balam te gasa taleiemu tula. gasaiemu tula bante rakraka hanigana. Rese. lam e ron nas hanigemen. lam e atein nas neyema rese. Lame ron naseiiema rese tara maroro temar nas has merien. lam e ron mar nas has memen te mar nas meren u palabiru katun te atein nas nera rese. So. a rese. lam e ron nas ha wanjken hase men temar nas waiena tabina katun. Rese a kannou a niga. nou hanigeier lo masulum. nas gono memena ats pelu balute mas nou ha masul na nigantua memen a rese. mamana katun e atein nas nena rese. ra hoboto temar kopa wirara. re atein nas nera resemrese naseier. tabina poata. taina katun maron atein nas nena rese. e nas tsponenowa rese bate nasenen bate herene hapale pelina na hapale musana. Nonei tegi ma mar nas meiena rese. lo mas hahiski hanigantua nema tula balute hagumeiema sosopene. tule mas hiski kapintuana. Hiski kapintuana ba rese tema napin ppeline. poata tema hiski neyo tula. ga rese pelino. taraha tula ma hiski nei. lo mas. tule mas hiski kapin tua lasina. lue mas hasungul kapintua las neiemu tula ba rese tema napin pelinei. nonei te ngu neroa re noe ro a rese a niga. Tabina katun. maron nas hanigena reese. rongarongats poneieru tula ba tula te oso baneiena rese. ba rese te peli talana. haapale musana na hapale ma musa nei. barte nou tale rowen. bete nou ramrama talaner te peli wayena hapala na hapale musana. Re mas naseiera rese. barate nas hanigantoa naren. barate noweroen. ga re nou haniga haseren. rama napin nou karkaros narien. Ok. temar nas me ri a rese. lamu katun ri han lam e atein nas nema rese. lam ma tutun nas nami a rese. lam e ron naseiema rese. lam e ron nas hanigantua nemen. ba tayinu kkatun tena lanama betemi nouna. Ge nou hanigantua hasina. masa meiena te mar nas mel la rese. rese nas ha nigantua nelila. Balam te nas talemen. <hesitation> balam te. e kana tala bemena pelete. lam e kaneyema rese. kana hakopema lahisa pelete. ba lam te ton kana talayemu pelu. hopu e mua pelu tsia iena i olna rese balam te noum. nou talamo tsiom. ga lam e nou hanigantoa lasim. pannu masul hanigantoa lasi te nou wamulam tra kannou e niga talana. hasasagoho nigantoa tara kannou te noweyer. luma sagoho haniga mi tara ha kannou e nas hanigantoa talel la. kannou teron nas hanigeyer ga katun e ronn ngengen nou na. bate nou na. bate nou na. sagoho hasenua masul bate no talana. ma napin sesen ha nua nowi. taraha hasagoho talana kannou e nigana. kannou a niga. Kannou e nasela bate katoyena tuenrei bate hasagoho hanigana te nou wanen. Tayina katun e ron nasina. ma nas hanigana kannou. ga re nou karkaros hhas nera kannou te naseyer. taraha kannou ma nas hanigel le. poata te nas hanigantoa namilu a kannou. ga luwe nou hanigantoa has namen. lu manap karos namen. Lue nou hanigantoam. masulim. balute rorom. roro talameyema lue masul hanigantuam. ba puata te masul nu tori. galue masam. masa hanigantoam. lue rorom. Kammu hahasagoho niga tara ha tori mulu e masul talana. Oke. ba poata teron masul no tori galue sasalam,. sasala meyemu ni masul tamulu e nigantoana. ma omi na. tara ha lue nas hanigantua na mula kannou te nase mula lu. rese ron nas haseyer. nas gono meriu pelu. lue noum. lue masul hanigantuam. luma napin sagoho homi len mi. tara ha tori mulu e masul hanigantoana. kannou te nase mula lu te masul nu tori. lue ma napin halan has mi. lue masam. le lamo me te ngilin la wemulu. lue na kui mo. lue kui mo. lu ma nap sesen sagoho memi a bes. tar lue noum a hasasago tamulu e nigantoana. pesa mulu e tagalana. balte kui talam. taraha lue masul talam.